Canada niii adha ishia ishin berre suun french iyoo british kasjira dhub adha ishiani adhaa lila jirtu eee nuh amerikati achusun Jira dhub adhaa ishiani akaaaa sagale dhabatia faa iyo baresatiafaaa iyoo aminen mchezo mchezo nenn biria dini ishian ghudio kristooaaai